Mi buran yidugo mi joda wala guldum, ngam guldum velai. guldum do vonna bandu am masin, wakkati guldum mi Wala heba de'itaare Sam ngam hore am nawan bandu am pat nawan. amma to pewol don mi Wala torra Sam.